والله يعني هي الافضل انه خبير يعني انه خبير ينطي رأيه انه هذا العمل الفني حلو لولا بس يعني اكو اشياء حسب العمل الفني طبعا انه هادف عنده عنده قصة معينة اذا كانت مسلسل او فلم او مثلا اذا لوحة مبين انه يريد يوصل فكرة بيها مو بس هيجي الوان حتى الموسيقى